Jokkondir cable ngam sabu njiddaade printer e computer ngal to ngam haɓɓude printer ngal. Waawataa njiddaade wireless, jokkondir Wi-Fi ngam hokka to computer ngal. Njidi installation he printer ngal, njidi so tawii computer ngal njiddaade printer ngal e software.